'Ngo nihia ñaan nin' ruhua cha únj chiñánj únj nnga ba ki'ñanj 'hiaj 'ngo si 'hiaj nej sí man riki chiñán únj min ko koo nihia niñan nin' ruhua chaj únj min 'ngo 'nín kane 'ngo nuta 'ngo kantu sikúj bé ta min si cha nej sij 'nín kane si rruhuaj ni riki xiñánj únj ránj sun ne' nin' rruhua nej kwenta riki sta'nga taj nej bé riki sta'nga min ránj sun nej cha nin' rruhua nej 'nín kane ni nuta bé ta huin cha nej riki 'ngo ki'ñanj niko taj nej 'hiaj nej nuta kwenta tukuá 'ngo tun ataj nej bé ta min cha nej sani únj xiñánj bé ta mi ránj sun cha únj ro'min 'ngo kiñanj 'hiaj nej bé 'nín kane bé kantu bé nuta bé ba'ninj ta min ránj sun ñaan nin' rruhua cha nej xiñánj únj sani ro'min 'ngo maan únj tukuá únj bé tan huin cha únj 'hiaj nej 'ngo nuta ta xiñan' cha únj ri'hia si bé ta min si cha nej únj xiñánj únj 'ngo 'nín kane ki'hiaj nej na'nínj nej ni'hiaj 'hiaj nej 'ngo ni'hiaj 'hiaj nej 'ngo 'nín kane a'nín nnee sikúj riñanj 'ngo koo 'nín kane huaj nej riñan to. A'nínj nej chuhua ko'o uta' nej 'ngo hiu'uj tanin, na'nínj nej ni'hiaj riki a'nínj nej nnee bé ta huin si chá únj, bé ke ta 'hiaj únj nej nga nuta nachikaj nej nikanj' baj nej, baj nej hia'aj, baj nej natsin, baj nej hiakuj, baj nej nnun stila, bé ta min 'hiaj nej 'ngo nuta bé ta min chaj únj, bé ta min si 'hiaj nej bé ta min hua'ninj riñan nihia cha únj chiñánj únj, ñan ba 'ngo ki'ñanj nej 'ngo si 'hiaj nej, bé 'nín kane ni nuta, ni kantu ni cha, bé ta huin chá únj chiñánj únj.